ପୁର୍ଣମତି ସାଉଧୀ ଅରବ ରହ ପାଣୀ ପାଗ କିଯା ମୋସ୍ଯମ ଵିଶର ଲିଚୀ ବତେ ବେରେଗୀ। ପ୍ରଶନାରେ ସାଉଧୀ ଅରବ ରହ ପାଣୀ ପାଗ କା ଵିଶର ପଚ୍ଚରା ଜାଯୀଚୀ। <hesitation> ସାଉଧୀ ଅରବ ଦେଶା, ଟର୍କୀ ରେସୋବାଗ କେ ଅବଵସ୍ତିତା। ଏବଂଗ ଯହାରା ପାଣୀ ପାଡା ସ୍ଥିତ୍ତି ଵିଶାରେ ଆମୁଗୂ ପଢସାଦେ ଜାଈଶୀ <hesitation> ପ୍ରଶ୍ନା ତୀ ସଂଖୀପ୍ତା ଭାଵେରେ ପଢସାଦେ ଜାଈଶୀ ଏବଂଗ ଆମୁଗୂ ଆହେରା ଉତ୍ତାର ଦଵାଏଗା କୁଛ ପଢିଯା।